د اونۍ ورځو نومونه داسې دي: دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه. دوشنبه د کار اونۍ پیل دی. سه شنبه اکثره وخت د مصروف کارونو ورځ وي. او شنبه یا یکشنبه اکثراً د کورنۍ او تفریح لپاره وي.